Vëgne da dî, pe zugâ à carte. Dito questo, de zeughi de carte ghe n'é pe coscì, e condiverse finalitæ. Fondamentalmente se spartscian tra quelli che se zeuga pe passâ o tempo, e quelli che se zeuga pe guägnâ, ò perde, de palanche.